إي طبعًا جرب تعيد تشغيله، شحنه شحنه زين بال- بالسلك، إذا ما اشتغل يمكن يكون يحتاج صيانة وشذي راح توديه عند التقني يسوي لك يشوفلك أيش فيه إذا ما يرضى التلفون يفتح.